Ndikka mi joda ha babal je mari ledde be kujeji boddum. Ngam babal mai fewaan, maran pewol je goddo nanata beldum.